Ngaye mwene ondi ondoole iilonga yokegumbo, okulonga megumbo ngaashi oku teleka, okukomba megumbo, noku tekela iimeno yandje, shaashi ngashi nge ta tshiya kiimeno, ondina otshikunino tshili pegumbo, ondoole, omuntu gumwe ndoole iimeno, iimeno shaa ndeyi tala ohandi kala omwenyo gwandje guuvite nawa shaashi ondi hole iimeno okutya ombiya <hesitation> yiii yimati. ngaashi iikwamboga, oyo iinima uunene ndi hole mbyoka, shaashi ngashi kombinga hiikwamboga ihandi landa iikwamboga meesitola, oyo ike iinima lela shaashi tshikunino tshandje ohandi tshi sile otshimpuyu nawa, methimbo ndoka kandina sho telongo, ondi hole okukala kotshikunino tshandje tandi tshi tekele nawa nawa nawa nawa lela opo tshi pendje iiyimati yaanegumbo yandje opo ndiya paluthe, noku komba natango, ondi hole oku kala tandi kombo megumbo opo ndi kale ndina egumbo lya yela nawa, opo ngaa nande aantu tayeya ya talelendjepo oye wete ngaa kutya megumbo ohamuzi aantu yena esilo tdhimpwiyu lela, egumbo olya yela Natango ngele ta tshiya pelugo mpono, ohandi telekele aanegumbo yandje iikulya opo yalye iikulya iiwanawa, yina, mbi ngaa yina uundjolowele lela, tsho otsho tsheeta ponkatu mpaka ndi ninge otshikunino lela, ondoole iikulya mbi ayi tungu olutu, shaa ne ndaaa nda teleke tandi tandi yape yalye, ngaa tandi yogopo iiyuma, opo kandi kale negumbo lyina iiyuma ya kaka ondina okuyi opalekapo ngaye tandi yi pungula ngaa mpa yina oku kala, ngaa ndiya ne kiilonga, ngaye mwene mwene ohandi longo iilonga oyindji, kiina lela kutya ohe longo tshee, ngeno ngee muntu ngwiya ndi lipo ototi omukwatheli gwaatshishe shi tshili miilonga, ngoo kwati, inda wuka opaleke nande iinima yili mpoo ndiyi ninge ngaa nawa, meendelelo iinima mbyono ondeyi ndeyi opaleka po nale nawa. nande ngeno kwati, opena otshiima tshimwe twala ngaa tshaha mombepo natango andi vulu ike okuha kee, tandiii Kembako, andi popi sho nda pewa ndi popye, natango andi vulu kutshi gwanithapo, natango kiilonga nge ta tshiya natango opo kopaleka ne, ondi hole okoopaleka shaashi miilonga amuya aantu ya yooloka noya yooloka, yaza pondje, oya pumbwa ngaa ta yeya meshala mwa yela, notandi, ngaye andi ya yakula lela nawa nawa, nayo taa mono kutya shi yeya meshala muka oyeya meshala lya yela, yo oya yakulwa nawa. natango nge tatshiya poku ninga nande okuli ndiya ningile, ndiya longekidhile lela kutya aye opweya aahenda, andiya ningile nande otea taahi ngaa yuuva nawa lela kutya otwali mo- mo- mombelewa ndele otwa yakulwamo nawa, nonande shi taa tshuna komashala gawo oyuuvite kutya oyali lela pombelewa puna eyakulo ewanawa, natango nge ta tshiya maanilonga aakwetu, shi ndili nayo nduuvite nawa, atu iyakulathana nawa nayo, nande ngeno oyena ngaa shi yapumbwa ndee taati kutya nandi ya kwathele Andiya kwathele wala nomwenyo gwa yela, shaashi ngaye ondoole iinima iiwanawa yili melandulathano, andiya kwathele lela nawa nawa, katshina nee kutya omuntu omunona pungaye, omukuluntu pungaye, nenge ogwe ogwe ogwe pipi lyithike pungaye, ayeshe ondeya ta lako ike tshithike pamwe, ngaye noho natango nge ta tshiya po pokuu, pokuu, nge natango tatshiya pokuu longa iilonga natango yimwe yomo mbelewa ya gwedhwapo, nande ngeno owati ike aye onda pumbwa wuka ningilendje nando <hesitation> wuka nyanyangidhidhilendje nande otumwafo hontumba hili mpeya, andi vulu ike oku hiku ningila shaashi ngaye iilonga ohandi longo ike iilonga ayishe, kapuna sho ihandi longo nande nande, omuntu gumwe ngu anditi kalunga kandje okwa yambekandje, shaashi ondoole iilonga, ohandi tshuwa iilonga shaashi keshe ike shono toti nandiku ningile andi vulu ike okutshi ninga kandina kutya otshini, kandina kutya otshini, andi vulu ike okutshi ku ningila, natangoo. Nande ngeno otaa, nande ngeno owaa, otsheya ngaa nande okuli ngashi po- mo- meembelewa, otuna mo ngaa momashala mu hothikile ngaano, wa pumbwa ngaa wu pewemo nande uumeya wa talala ngaa nande okuli, ondina ike okuya pungweye anditi, <hesitation> omeya ongano, andiku yakula ngaa manga wa tega ngu weendela kuhe andiku yakula manga ngaye anditi kala manga mpono manga andika lombwela ngu weendela, opo eye eku yakule nawa, otaadha nale ndeku yakula, ihandi kala ike ndamwena kutya omuntu okweendela ngandi ohe ike na tegelele, andi ku yakula nomwenyo gwayela.